Qurtumi sun hinjirtiey qurtumi sunii uf bokosite ak woishin won-won ishin likimsati feet dandeete hin likimsin, uff bokosite bisan bokosati sun bisan duddiey bisan dudde ak ishin ak cholle bisan sun daad amoo won ishin akas uff bokosituff akum biness ishi hinkabenne hinlikimsin uf guddise ak woyyu ishi hinkaben sunnif aks uff guddisite uff bokosit.